safitigar ghas nie don safita ghasa ghaldon baana kum mei ghal don mari yi'e joe tati ko sappo e didi sai dingha watoogo haa less ghasa mei don foodha doo adon safita ghasa mei toh a timmini a waawan a mooba ghasa pelle gotel habbaa a waawan a saffita taa yesoo ko saffita toh baawo yi toh saffitri pad ghasa mei tokkai dhaddhum sai waala